Daabaaji ɓurɗi fuu yawde won hen ndoɓɓu, wojere, lewla. Ɓurɗi fuu taaɗde duu dooñorgal kañun e huumeere. Hono, <hesitation> dooñorgal kaa taaɗude a wiyan walaa majji ɗii fu, taati toroo.